Kiraita oyeapo tembiu oyea reve kua koko ndieva jaeko oyeapo jaereta tƚgue ndieko yande yau ipulpa ndie jare yande yaiporutavi iaceite oimeko guƚnoi tätako ipise katu ipuere vaera oyea kua tembiu ndie yau vaera jare iru mbae mbae reta ndieko omboyea jengatu kaviyae